Ehe <hesitation> lemagna tsara zegny tagnagna, de asiagna savo <hesitation> savogno, de avake atao mandroàtra tsara be zegny izy e, de kosehigny tsara tagnagna, elankelan-tagnagna, angôfo jiaby sokisokirigny de zay fô izy vao kobagnigny, de kaofa voakobagna de ampahamaignigny tsara na <hesitation> ahifikifiky de mety.